Ny "Sahasandrobesory" zay zao gn <noise> mapiavaky ny andreo ao satria ny Iranianina da tia afo. Fetin'ny afo manko ny dikan zay. Da gn fanaova azy i; da m-m- mitsôty am gn'afo velo igny. Zay gn fankalaza azy.